المتفائل و المتشائم كل واحد عندو ميزاته، الصراحة، ما بقدر أقول ليك أحسن تكون كده ولا كده، فإنت بتختار على <hesitation> حسب طبيعتك يعني، المتفائل طبعاً حياتو بتكون سعيدة و دايماً عندو أمل في المستقبل و كده و <hesitation> المتشائم برضو عندو ميزاتو، بيكون حذر و بيكون جاهز لأي وضع.